Rusi wakati ana wara e wakati, to dun nege ana jipoo. Sabi too ɓuuɓol muuɗun ɓuri heewde. <hesitation> ko nees jippotoo ton koo, jippataako e nokkuuje keddiiɗe ɗee. <hesitation> Ñalawma fuu ana jogii <hesitation> metteyoo muuɗun feere. Faa mbiyaa jonkaa metteyoo gooto woni e majjun ɗun fuu ana tiiɗi, so ngoonga.